إچازتي المفضلة هي أچازة العيد ليش؟ لإنه في العيد بنروح نزور الاهل بنزور الاصدقاء ، بنسولف وياهم بنجتمع ونتحدث ونفتح ن- نقاش ونضحك ونتمشى ونطلع نتغدا ، وبنسوي چو من الدفء العائلي والدفء مع الصحاب والرفاق.